Sie khulwanja khandi embaraa munyolanga nandola omundu naatsiriraa mubulami siesi emburiraa bulahi shikila siesi mukamba kulondakho aundi nyasaye yatsakhunzikurira siesi nditsakhunyola ebianje kho emboreranga abandu bali ne emioyo mibi omundu lwa atsiakanga akhusirira wanya omutsiriree hasi omumale mumakhuha kane yaka omundu natsirira akhuheshinga amalolo ka wesi mukamba wesi khandi onyola khuba na amalolo kario na nyasaye aekula tsinjira ni wesi khandi olola wakhachaka khulomba ebindu bio. Kho omundu naatsiriraa kata eena emala eba endahi. khandi mama anyala khuba ne msiko yenyaa khutsia khuibula musibitali aundi obula shinga anyala khutukha tawe. Sasa owashio khulwo khuba nyasaye wambarikia ali mukiwanga ya muula nalimo aundi ali no mutaka ali ne tukutuku ali ne nnaye mbaka musibitalikhulwo khukhuchinga mutushe muile mulwale akhole shina akhonywe khulwo khusilikhe khe esie enjamanya omundu natsirila emala embula na bulahi sana khandi isayanga nyasaye lwa atsiriranga ario nasi nyasaye antsikuriire ebiani khandi siesi khandi nentiriraa. Si sindikhu nendi omwoyo mbi Nomba omundu ukurita eshindu emburura bobi tawe ibwo bubetsanga abweyango bwo nyasaye amshe uchakira abwene yaha, nasi khulwa bwayangu bwanje kanyekha sane nyasaye mandihurila bulahi kuulia yasi amatunda kaanyolanga nyasaye khumala tsitsitsanga ambeli wisi khusale khwa tsalanga untsikurura shiosi khandi inunguse khandi mbe oonyala khukhonya abandu liwanukho okhufwana khulahi kho mundu natsiriranga kenyekhanga mbe abandu bwo khuyanza nende khusaya shikira wasi khandi nootsirira mukamba nomba no omwana wo. Olaba nende omwoyo kwo ikhonyokho, omwoyo kwo khuira, omwoyo kwo khukooraa abandu tawe. Eshindu hishyo nashichiranga abandu balala nibakalukha inyuma. Kho si ndaachama amundu naa tsirira, emboranga mwoyo atsiriree sichira siesi ebianje biloho omukamba bia nyasaye yambangilaa ninyole nenziriraa.